Gne lasopy moa zany gne fahalalako an'azy da izy be ranony igny da asianao karazany e legioma izy gne pomme de terre gne karoty gn'haricot vera afaky asianao taboara avao koa la ohatry ka tianao da asiagny céléri ampandevy hampandevezinao aby za y io ataonao bebe ranony a ani matavitavy sara izy asianao bebe menaky lefa magnano sosy an'azy da asiagny zava-mainso amin'izay ino moa ciboulety, céléri izy aby zany.